Enzẹ, epo, ela, endọ, elo, ernyi, erewo, eranda, erendo, ʊuwo, la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elo, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo, ukpepo, la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elɔ, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo ukpela, la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elɔ, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo ukpendo la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elɔ, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo ukpelɔ la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elɔ, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo wukperenyi la-enze, la-epo, la-ela, la-eddo, la-elɔ, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo uwekperewo, la-enze, la-epo, la-ela, la-endo. La-elo, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo, uwekperanda, la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elo, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo, uwekperendo, la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elo, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo. uwowɔku, la-enze La-epo, la-ela, la-endo, la-elo, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo, úuwo la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elo, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo, uwowɔku la uuekpepo, la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elo, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo. uwowɔku la uwekpela, la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elo, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo, uwowɔku la uwekpendo, la-enze, la-epo, la-ela, la-endo, la-elo, la-erenyi, la-erewo, la-eranda, la-erendo, uwowɔku la uwekpelɔ.